हम तो भारत का वासी हैं, पर अमेरीका, विदेशी मतलब दुनिया हैं। महाकी इतनी जानकारी हर व्याकती नहीं जाई सकते हैं पर जो लोग जाज। उनसे अपने सुना हैं कि अपना है भारत में कब सूरिय उदए होज, वहाँ पर कब सूरिय दिन होज। अपना है से विपरित मतलब वहां की इस्तिती है विदेश में जाज बस्चातो और जानू भी पसंद करेंगे। हर व्याकती कि भाई अपने जामांगे वहां से अपने का नई नई दुनिया देखने का मिलग असी जिग्ञा सारे है।